<hesitation> mu ereso lo nisozo nɛ mini tun wa a mɛ mi jisa bena ho a wa miyan'inso ni waati nɛ ba boni si an bo lo se wa tun'i lo a nunɛ lo yawe ora na lo wo be cururu a hani lo wo be cururu a hani han mɛnɛni nɛ wa we tara ba ɲubeza yɛ tumabɛ to mɛ wa vɛro se lo faro hani ma wari an vɛ jɛ mana an a tara ɲubeza hɛtian lo ya ma le mi ɲu'i wari wiyan a nɛna lo ya we webun un mi jisa lo bena wo a dɛ ani debenu hanro ma dare tete